ना, सभी जानवरों का आख नी होंदा, कुछ जानवर जो गुफा म माँ रोऊँ वाला छन या कुछ प्रकारी मचली या कीड़ा छन जो का आख नि रौंद, इ जो जानवर चिन ये अंधेरा माँ रौंदा और ये अपरा मैसोस कन वाला जो अंग चिन वो की मदद से अपरा आसपास को पता लगौंद